Ta nka ye chila lo ini nka nchi naá kuu ye, livi iyo ye ñaun, ye livi ta ye ni'ña, ye nchixi, ye chikaka, ye chikulu, ye chiyatavi'nde, ye ncho'o, ye livi chon ndee, ye ta ye naá, kuu ta ye chila lo ininchi naá.